<noise> I Lafrantsa da mana ny Mpanjaka taloa. Anisan'izao i Napoléon; Mpanjaka da tena natanjaky. Miaramila tsotra gn niaviany da niakatsy grady da zisky amin'izy Mpanjaka. Natao sesitany moa i tafara tatoy lafa nanohitsy gny fitondrà ta Frantsa. <noise>